الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن ذلك وذكره في القرآن الكريم، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على عرشه سبحانه في اليوم السابع، وهناك تفاسير <hesitation> في الدين الإسلامي لخلق الإنسان وخلق الكون وأصل كل شيء.